Nti sɛ wɔɔnoa nsuomunam a, ɔhia sɛ wode nkyene bɛfa ho. Firi sɛ, nsuomunam yɛ nam bi a, ɔyɛ a ne ho ɔnyane. Ɛhee nti sɛ wode nkyene ne fa ho a, ɔtim te nyanenyane so. Na afei ɛyɛ a ne ayi torotoro bi wɔ bɛho ɔtim yi firi hɔ. Bi nso wɔ hɔ a ɔde ankaatwadeɛ anaa sɛ twadeɛ bɛgu so. Sɛ ɛbɛyɛ a nyanenyane no bɛte. Nti sɛ aboa no anaa aduane na fish na wɔɔnoa no ɔwɔ ntɛtɛ a ne wayi afiri ho. Woyi firi ho a na afei wayi ne nyam nneɛma no nyinaa afiri ne mu. Firi sɛ ne nyam nneɛma no ayaa ne bi ɔnwono. Nti sɛ wode noa ne wɔɔdi a, ɔtim <noise> > kɔgu w'anum. Ne asɛe aduane no a wɔɔdi no nyinaa. <noise> Hmm nti woyi saa nnoɔma wei nyinaa firi hɔ a ne wonoa no kama. Ma ne bene kama ne wonya wo mako ne wo nneɛma biaa gu hoa wobɛtim aadi. Na afei w'ani agye ho.